एक कीड़ा होथे जे हर की बहुते गंदा महकथे। अगर ओ हर हमर उपर बैठ गईस तो बहुते महकथे। एके हमर गॉव कति गांधी कहथे अउ। मोके कोई जानवर के तो नही पता हवे।